ʻo koʻu mau mele punahele e hoʻolohe ai ʻoia ka mele hawaiʻi. No ka mea, hele wau i ke kula hawaiʻi, aʻo wau ma ke kula ʻolelo hawaiʻi ke aʻo nei wau i kaʻu keiki i ka ʻolelo hawaiʻi, a ke hula, hula ʻoe ina mele hawaii.